جنت راح اخذ وياي واحد من مهندسي الجامعة مالتي حتى هو يساعدني بلبناء، و يكون مشرف لل البناء، و ايضا راح وياي امي ابوي اختي اخوي حتى اني احس انو مو بمفردي هنا و بين عائلتي هناك.